Warna ge sema warna kohori, warna bulo, warna kotu, ras warna kuraci, warna fika fika, coma warna dadu, warna balao coma warna coklat.